ونخدم على المشروع توعية <hesitation> التوعية الصحية للناس متحمسة عليه عالآخر، ونحس <hesitation> في حياة الناس نعاون فيهم ، كيف يعيشوا بصحة؟ كيف يعيشوا حياة صحية؟ كيف- كيف <hesitation> يجدروا يعيشو فيه هالحياة؟ ونعاونو بعضنا على الخير <hesitation> كيف نعيشو بصحة -بصحة سمحة؟